थिस् ओने फूद्, बुत् एक्स्पेन्सिवे फोर् लिके बर्क्, बर्क् थेन् मुत्तोन्, मुत्तोन् थेन् अरो प्लुस् अरो, अरो प्लुस् अरो थेन् पनीर्, पनीर् थेन् <hesitation> लिके कुऐल् एग्ग्स्, कुऐल् एग्ग्स् सो बोथ् एक्स्पेन्सिवे फोर् इत्। थेन् कुल्फि फलूद, इत्'स् वेर्य् एक्स्पेन्सिवे। थेन् मुश्रूम्स्, मुश्रूम्स् थेन् स्त्रव्बेर्रिएस्, स्त्रव्बेर्रिएस् थेन् दुच्क् मेअत्, हवर् मन्खो जन्तो कोइ, हवर् मन्खो तरु से अरो, श्रिम्प्, श्रिम्प् अरो लोब्स्तेर् असे। लोब्स्तेर् इस् वेर्य् एक्स्पेन्सिवे, अरो प्लुस्, थेन् च्रब्, केकर, केकर इस् वेर्य् एक्स्पेन्सिवे।